Huunde mawnde nde ɗum waɗi nder duuɓi teemeere saalunɗe kayre woni internet. Internet wari jooɗake nafii duuniyaaru dow ɗate feere feere. Jooni kam a fota ngaɗa goɗɗum sai e internet.